يعني بطابع الحال احنا ببلدنا هذا نشوف الرومنسيه بس بالافلام أو بالمسلسلات لان مثل ما نقول شعب محافظ شويه شعب ما عدنا التفاصيل والرومنسيه انو تشوفه بالشارع بعينك أويعني هاي الامور احنا عدنا شويه بعيدين كل البعد عنه ف يعني ما نشوف هاي الشغلات